अमेरिका को कल्चर बहुत ही डाइवर्स है। बामे हो जाइ बहुत अलग अलग वैल्यूज हैं बिलीफ़ हैं। बाके बहुत अलग अलग ट्रेडिशन हैं जैस के बामे ज्यादा जोर जो है इंडिविजुअलिज्म पे दयो गयो है, जाको मतलब जे है के अकेलो रहवो। अकेलो करबो और अकेलो खायबो बाके आए जैन्तुए मटेरियलिज्म मटेरियलिज्म पेऊ जोर दयो गयो है। बाके कल्चर में जैस के ज्यादा ते ज्यादा पैसा कमाओ और जो है, ज्यादा ते ज्यादा भोग करो चीजन को ज्यादा ते ज्यादा चीज ना को शोऑफ़ करो बढ़िया कपड़ो पहनवो बढ़िया जगह घूमवो जाओ जो है। पार्टी करो रात कू जे सब।